Undiman ajoon já bañaan jeej uliyëk uwí kasoŋ kábá, këwuweli usísá. Uler uwí mëëwel uwí usísá, mëëníibu usísá cíwunk ulíbar waŋ këëníib uliyëk umëënţúwu, cángan ţí ulíbar uwí mëëníibunkun. Uncíyank unkilo këëkáka níib ngëëkilo ngun kak ţí, língan ţí ngëënkilo usísá. Këëyëkan mëlik, uler uwí mëëyëkan uwí mëlik, këëjeej imul, fok mëlik mëënţëmun kúndaŋëná mëláa okëëmoo kay. Këëruka bí núubaţul, cíwun undiman unjoon. Koo unáfánir uwí ţí uníj ţí undiman. Uler uwí mëënjúŋ wí uníj fok këëníjëne inko, inko kánjënţ cíwun unáfánir uwí ţí undiman njá. Káníjáran inko, këëñawëná ibol, këëñawëná iliroŋ cíwun náfá uníj, <hesitation> ne ulef ná iñan cíwun náfá uníj. Náfá uníj cíwun pëënjënţan bañaan ulef. Ocí uwí mëëwín okoo ţëënkëna bañaan tí bëënjënţal, cíwun náfá bañaan ţí uníj. Ñawëná iñan bëliyëng tú